e awrul onibana min gondw adamawa utloma jinan chede analada e akunde nyamugumako e yarukimako be transport kakasata dubu jego ni e kasata dubu jego kasata chapane jego